<...>Eka, ñy aomby vavy noho ñy aosy vavy mahay ñy tompony, ñ'antony: -Misy iii ñy fomba fataony ñy tompony hahazarany azy. <shushes> Manahaky anizao moa ñy firaiketam-pony ñy aomby vavy: -Mañoriky any ñy tompony avao i ze ombane, mañampy azy ko'eie lafa i ro miasa. <shushes> Manahaky anizao koa ñy firaiketam-pony ñ'aosy vavy: -Mifampikasokasoky aminy ñy tompony i ro mañeañea azy lafa i ro hitany<...>.